Wa piki so wari mu-te, i oko inbra tuwo inia din me bo tiye din me bo tiye piki emi te i piki tee ba ma, tuwo inia din me bo inpiki te bariye ghala i piki poku do kubari-o poku doku ane i posuku muba i aru okiba i tomi ke sienba i tomi ke sien, ane tomi me te i ke sien bariyeme oruwo-ruwo amina aru oloba tfre i aru dokuba aru me te i dokubariye me ane tari kramaba, mai krama bo, tari krama bo winim bebe-e i piki ye ke nbo piriba ane i gote wa mu digi, wanimgba wa piki so posuka muba wa posuku me mu tere intomi ma ke aru me bo sien famatere inga o ready te mo ohh, ingwa o saki omenji wa mu posuku me bo i ani me dokuwenii te bebe-e i sin ke kuromawere odokute mu sin me labo goye goye ibolate be-e wa ye ke die piriba i dokute i mu wenii te i mu la te tarimu sin me la te piki pikima bo bo ane daroye me okiye, inboha ingwa i yeri munju sime, mai kramabo piki bo ba, iyeri mai kramabo piki munju sime i okome ke ina kroma famate bebe-e inbo ingwa dirime gote mi bo mie pem be bo eremi na am doku apu ane wini ye bebe-e ingwa oin o meme oki i piki prite wapiki. Bete aruwomwo piki amina wari mute <noise> then alaline bo i piki i be-e ingwa kangara, kangara ke bue o mite bu bo muba o ibike peleba oni ibike me peletebe ogiye oni o ogiye me okitere or ibike me inwa in ba, ibike me inwain weni ibike me inwain famate-e o ani mie telema famate bebe-e ibite kangara me ane oruworuwo ligisine bu tra apu be-e tra apu ini apu be-e ini apu, olegi sime bu o legi sime bne-e i be ingwa o ibise-ki o, ingwa o kangara me dori, i kangara me dori o kangara me dori wenii famate tari bo te tari dori famabo goye-goye ane winni ye, i meni bereba igwabo legi sime, tari bo yea okiba, mai kraa mabo yea okiba, i diki famate bebe-e inbra i yeri ane kangara me i yeri ane wini ye-o ingwa sin me-e wain buro igbidi joi akpa o igbidi oyi akpa o ingwa oin iyeriso me-e oki iyeri ane wini ye i meni piki aneme ke ipiriba i piki aneme ye famate bebe-e i piki beba ingwa o bo isam foi isam me te o foi ba mu te-e o ibike me pelaba ibike me pele famate bebe-e ibike i ke ani yea bra jein-a i fini tono ba i fini me tonote finime kokrie be-e i meni ibike me ke finime ongono gbanaba ibike me ongona gbanate ani kala ye te-e i ani sini te i ani sin te-e meni ani kwaba i ani kwa te bebe-e nunu emi i nunu me ke ani finaba, i munu me ke fina-fina famate-e i isam me ke kuroma were. Ingwa i bete ingwa tari ye bo goye-goye ingwa ona yea, i meni piki ibike me ke i ibike me ke kromate-e i isam me okiba i ke ibike me bo swa wenii ibike me bo swa famate bebe-e i meni ani isam me ke opobo me ani saki fini me i tono te, i meni bo isam me foi ba, i isam me foi famate be-e i ke kana bo sira te, i ke kana bo sira te i meni minji okiba i minji ke ana sana-a bebe-e i ene ini tan ba i ani ke minji me bo su sin te be-e i ine ani pakamabo te piki kuromate, i ani pakamabo famate-e i bo pokoba i ani poko famate-e i meni beba iyeri ani taribo i piki ke ipri na ibiye ike piki ipriba isam anga bru te-e i beba ingo ye wa piki ama angaga-a bra fiye mie so amangaga-a bra fiye me fulo bebe-e fulo, fulo me foi te isam emi, i foi te isam feba i meni piki irite opuro i be-em i ke amangaga-a fulo soi bebe-e i ire te opuro swaba, i piki ire-te ingi feba, i piki iku feba i iku me feba tre me i piki iku me fete bebe-e i ekpe sani me feba, ekpe sani mie feba i piki iwo ine te sani feba, i ire te sani me fe famte fulo bele ma ye me i piki mie feba i piki oziza feba i oziza me fete be-e i ke bo piki bo fulo bele me i bo isam me sikiriba inji me sikiriba i ye goye-goye telema famate ke kuroma te-e i fulo belema sama te i fulo beleme samate bebe-e i bote bo minji me ke swaba ani simebra diki te swate bebe-e i po pulo me ke swaba i pulo me ke swate bebe-e. Ibo piki bo inji me ire te inji me ke swaba i ire te inji ke swaba, i opuro me ke swaba i ke swa na ibiye ke swa famate bebe-e i meni bo iku me i ikume ke swaba i ikume ke swate iku me japu piki ke ani bra i piki iku me ke swa te fulo me dari wenii fulo me kpo te be-e ini inji me ke swaba, i inji me ke swate isam me na, opuro me na i ke swate famate bebe-e, i bo yego-goye swa famate-e, kulo maye te inswa ye ane foi te isam me na piki oziza me na i piki oziza me ke swa famate ani mie kala deri gboru saki i sin kuroma te i ani sin kuro ma gboru saki biate i ke piki kuro mate ane amangaga fulo bra me, ane i piki ire teye me ke ani soi. I piki be̱e̱m ilo onji ke so ba bebe-e i iwo opuro feba i iwo iinji feba i ekpe sani me feba i every thing i ke yenariye goye-goye e i mie fe famate bee i ani telema te ke kuroma fama te bebe-e i meni piki bo oziza me kiriba, i oziza me kiri famate te bebe i bo iku me ke swaba before ani saki ma la saki swaba before ani saki me la saki iwo inji me i ani oferi mate ke kuro mia te i oferimate ke kuro mate-e i bo piki bo iku me ke swate iku me no piki ku-ute bebe-e i meni iwo inji me ke swaba opuro me ke swaba, i bo piki isam me ke swaba, i isam me ke, ingo am me swaba, i isam me ke, ingo lo, ingo lo emi, ofingo emi, ana ayi memgba i ke swaba i ke swa bim be-e i bo foi te isam me kanoma te i bo oziza me ke swa te ani kala deri te bebe-e i sin kuro ma te ane alalime bio amangaga bra. ye te tomi toru belete i yete ke piki fiere i piki be-em amangaga bra me i piki be-em alali me bo i onunu so ba bebe-e onunu me i bia te inbana mie yeba, i buru ekiba, buru me i eki famate-e i opobo i minji me samaba ani deri te be-e i buru me ke swate i buru me ke swate buru me kala deri te be-e i bo biate inbana me ke swa te ani deri wenii te idiki te ani biate i sin kromate be-e i tari buru me temiba mubu me bo i mubu me bo buru me temite buru me bo i dikite ingbo bari ofori bee i meni bo pulo me ke swaba, i pulo me ke swato be-e i meni piki bo pulo me na ani na temi gholomu tereme, ani tereme i meni bo bia te inbana me ke piki mubu me bo swa te ke buru me na temi gbolonia ba, i temi gboloma famate i dikite i <hesitation> ani fi kuma ani belai ani bo ingboli ofori be-e i bo ani okite ke boli me bo swaba te anike kuro ma ba ane alali me bio ane amangaga bra te toru bele te kalabari wani wa ye be ayi.